To mi waawayno mi warta solel ñandeere goo, daa mi suptai mi warta polel, gam kanngel polel ko ko yaali ngel e ko woda. ngel nyama tan ngel haara no haandi.